<hesitation> <noise> nkyang yk nʒuk n cat i <hesitation> n na yet jok, jok, kadak, jok nshti bagungang jok kdak n shyi, jok amada n shyi, jok acwang yok bn yei anshura an shyi <hesitation> jok ji ba, asai njok akpot u an shyi, bagangang. To a ryyi <hesitation> jok kadak ji, nna ʒa, sanai jok dai, jok kyang a yet jok ni n ʒa cat jok kadak ba na za tup, bayaneta na tup an hywan akutat, bayamet a tup an hywan atuyring, jok kadak, shyi <hesitation> byyit swa, akwai anyyi <hesitation> anlpak an shyi acecet asai u an shyi awon acwang t ban yei abunyangani n bvo nshyi <hesitation> jok ji mi ku ba nu byyi duyywa, nji aim ba na ran. Dak ətsatsak du̱yyna nu ba nu̱ byyi kajju ni ko nnyai ka ba yin song abvwoi ni jok kadak aya nji ba yin wrang awwon aʒa <hesitation> a tswa awang an kyyai. To a ryyi jok kadak <hesitation> brang banyet ba̱gangang <hesitation> banyet ba a byyi nhyuu. Sugar, ban ba bvwo ya nkyang a yet nyyi cet n ba ya jok kadak, <hesitation> a̱mada a bvo man shyi a̱nyyi nu ba ma na ku tup nyyai an hywam pffon, ku ba tup amada ayyu na nai, ba ku tsuup aʒakpai ku ba tssup kayat anhwan an kuma ba karak muka baʒan an ku tup won ku a bn tyy, <hesitation> kyang a pyern njai an hywon swak bu ayang ni u nwwa hkwof, ba nat a su ku kpram, a kpram won a tsot. To barami jok kadak ji ba ʒa tsuup nna̱ma-ntam, konʒon awanbying kajji a yin byyi ka̱ma-ntam ayin byyi kama-ntom ka nan kap jok ni, not anʒan ba yin cat jok aya an yya duyywa ba̱pffo a̱bvoi, ku̱ a̱yin a̱yya kyang ba ku, ba ku tyyi katan to ze ba tyyi na won jok aya a hwat nyon an brang bu <hesitation> owang a wrak abvoi, to kapffun ka byyi atsatsak duyywa, kanʒan duyywa ayya, bauyet am shyi a ya nkyang batai ba, bayanet se bu jok aya yi ami ba nu ba wan ni, awwon, ku ba ʒa kap bayamet aʒakap a̱ntaʒwa du̱luwan bayanet a kap u na̱ ma-ntam, bayanet alkap aʒankyei ku ba kap jok aya awaon a cong a kpei, ba cong a kpei won a bu tsot ajji asak, a hok jok kadak ayemi bu jok amada. <hesitation> awon jak, asat njok u, amyyi mu bam yya alele ni ko ba ku wan amini, ba ku tsuup an hywan nu, karam kayaan an hywan annai, ku ba, kuʒajiran ku ayin a tup a̱hwa a na byyan, me ku ʒa ji ran ba a shyi, ayaan ayet ajijjat sarai ayaan a yet ammum awon ayaan a yet ashong. To ku ba kutup ahwa a rau̱ bashekkwot nʒa ba ku rau a na byyan, a na tyyi be, ama ku ba man ku tup cicak karamka to, kyang a pyyem hywan anunai aya ni su tat hywan swak ni a, a ryyi ba nwwa kpei bayanet ma a na nwwa kpei a dani di accwang nyok u ba qa tsuup mi Ba hu tup a n wwwa uu kpei a a̱n hywan atuyring sa nat hywan a̱nunai, to janai jok a̱ya u ba ʒa <hesitation> a̱nyyi alele nu uu a, un ba ku yya ba drok a un won a̱mi ba drok a ku wan a̱n kyyaii bu ahwan ba rok a won an kyyi bu shunkajba mam drok a won, ba drok a na su, a ku tyyi u ba̱shekhwot won a fssu an yya alele, won swa accwong yoka a ban yei acishuru ayyan an shyi han bayei di wawan mata, to jok aya ʒu brang an kyang bagangang, uu ba ʒa kap ʒu tyyi ʒu tyei banyet ba ba shai kyang a ba ma n ssak nkyang yak a ni, a brang banyet nhyun, uu ba ku ya a nok ndwam banyet a, to a ryyi, to nkyang yak a ʒu wrang di jok ji m u nayemi jok <hesitation> ankpak u, acecet u nu a yet, uu a nu wan upakpai an tyyi a yyu na yet kanham, ayaan brak o, ku ba nu wom nywat an tyyi dani di ban tyyei acecwong u kayaten hnunkafa kam a mi ami bayin wrang nkyang yak nnyai a ban yin wrang nyi nanyai ka ni nayet, uu a mu wan nywat jok jok kadak ji won n kyyal kayat nywat ka, to ku ba wau an tyyi errang ku ba ba duhyyu ko dmhyye nyak ti ni a bu n tyyi ko ba̱nkwan om tyyi a na byyi sham bagangang, ku ba naat kamyime be ba won <hesitation> nywat an tyyi gek bagangang to a yyi jok u byy kpangtun bagangang ʒaan ma ba wan jok ji baʒuʒrak ni an kyyei ba du̱tun <hesitation> ba̱jju a̱ byyi tada ku aunkwa ayin a kkwu <hesitation> aukob a kuwu bakunbvon ba a nu won jok an tyyi, awon dutuk awon a nat a su ku tyyi, mi kanu to awon ba won jok, ko a kabuwa ka̱pffun u ka̱kpu’ a nu ryyi ba wrang jok a̱ya a̱cecet nyok u an kyya bu, baganet a hu wrang barami an ʒʒap ba̱ya̱net a kju wrang om kyyai bu dntunti buapyipyii na awon a zzap, hayaan a wan ami an da sshu to a̱ ryyi nkyang aya a tyei ba̱nyet ba ba yring tada ji a̱yring nkyang a ba yin yya nnyai ka ni a bvoi u, kazerm ka bajju ba nsong abvoi ba dai azan byring a kap jok Kamo-ntami ka kap jok ba, kad bu yya kyang b na tyyi ka̱tan to a̱ nnkwan nkpa yin byyi ku̱yu nyet dụkkwati konzam ayin a kap rukyang aya not anʒon u hyong ku a bu yya dyang ba na, tyyi ka̱ tan to ge a wan jok aya u za wan, a ʒa wan a mi an tyyi bankwan amtyyi, ar a sshau di crwang <hesitation> bu bankwan ba a wrak abvoi <hesitation> bayaan da ni di nkam hywa ni ban yya alele nyaan ba ku won buzami towyyi kprang tun jin, kpung tun yok ji ʒu shii katswa bagangan. Nʒuk ma n pfong a̱nsham ʒa ya na ka̱ byyi duyywa Da ni a byyi ko buku ko yrang ni ko <hesitation> du̱yywa tyyi du̱yzek kawon ko <hesitation> konʒan dau konʒam buki ba byyi a mu ruyyi ba wan jok an tyyi, kajju antyok bajju ami awu yyar kyang aya not ba bvwo ba bvwo bajju bu tada ayyi ya yok to jok aya brang bagungang nupa nbyyi bayanyet a su ʒa kap bagangang ka nwwa kayat kakpu ka a nuʒa shya wem nu ka, ba ku yet dukkwa ami a san sak n tot ku ni ka ni wo, ku a bu byyi dyywelo won us nat san na ti aʒanyi na a na yet a san karam kyang a kan byyi uum n wwa ni a byyi ahyok u m a ryyi na brang ayin karam aya so nkpa n nug hywa jok u shyi iyi mi yet kyang yok a nʒuk n fi a hok amsham kpa ya na ni